Gny fahaizako gny kolontsaina agny an'Aostralia koa zao de voalohany any aloha zao tany mafana de fanaova surf, de misy biby kangoroa de koala.